E fomba mahomby zany hiadia gn'ame resaky fampitahorana ankizy andakilasy e, da e fifampiresahagny avao, ampahafantaro e zaza zany hoe izao e zavatry tokony ho haniny, da izao zavatry sy azo atao, fa raha ohatra k'anisika hoe sy ampahafantarisika anazy io a lasa akogne manabarabara anazy sika de lasa hoe ze tiàsika hania anazy avao zany fa isika olombe zane mila mampahafantatry agn'io aloha ary isika koa sy manararaotry olo.